Kallõ oll' suur-suur supõrkangõlanõ. Tä oll' põhimõttõlidsõlt nigu Kalõvipoig. Nigu Kalõvipoig variant kats. Tekk' egäsugutsit suuri kangõlastekõ, a noidõga tekk' tä rohkõmb kaiho ku kassu. Tä lahk' kõik as'aq ärq, midä tä putut', selle et tä oll' lihtsält nii tukõv. Ja tä murd' kõik purus ja tekk' katski, kuiki tä oll' väega hää süämega tegeligult.